Ny filokana ara-panatanjahantena dia anisan'ny mampa- mampa- mampabotry olona anankiray, zany hoe mandetika anazy any anaty lavaky ny fahantrana ihany foana tokoa matetika, ny antony tsy vo- tsy hieritreritra intsony izy, tsy hampiasa vatana fa ny hipetra-potsiny hoe hiloka de mahazo. Mamboly voky, tsy mamboly voky.